नारंगी रंग काफी अच्छा रंग ह। तेटका उसे हमे झंडे पांडा करु। जो कि हमे काफी सुध मनु। तातुक हमे केसरी रंग बोलु।